Warǝ wǝ́ mɨ náa taa mɨ ŋ ri paape wɨ lóo ru okuri faŋwʊrʊwǝ wɨ lǝǝ tɨ wɨ kpii pɨ lǝǝ tɨ pɨ ya pɨ láa caŋ wɨfaakpǝ mɨŋkɨsa, pe kɨ o po fuu faŋ wʊrʊ wǝ wǝǝ Pɨ lée tii lǝ̈ bɔtagbaayǝ kotokuyi mɨ alafaatʊʊ kɨ o po fuu kɨ e pi ci o fuu esii mɨ eyee kɩɩkɩ wǝǝ wǝ́ o lo pupu wɨ a la yɩrɩ wǝǝ <clik> oturu wɨlɨŋ cee wɨ tɨ wɨ ca lä kpɛɛ oturu e lee re sɩkaa kɨto wǝǝ. warǝ láa ca mɨ kpɛɛ erikǝ paape kǝ́ yo ru okuru nɨŋ tɨ ŋ ri mɨŋ mɔɔrʊkpǝ.